जसा गांव में नरा भायला भी रेवे। नरा दोस्त रेवे, नरा छोरा भी रेवे जो कदी कई बोले भी नी। तो वे अपना दोस्त नी रेवे। दोस्त नी रेवे तो अपण कई केंगा के यो म्हारो साव दोस्त नी है। यो कदी मेसे बोले भी नी। म्हारे लार जावे भी नी। तो ऊ म्हारो दोस्त नी है। दूरे दूरे भी रेवे। महार से बोले भी नी। काम भी नी करे। नरा स्कूल में भायला भी रेवे तो नरा लारे पढ़बा भी जावे। <hesitation> नरा स्कूल में लार बैठे। लार घर ने आवे। गांव में भी खेलबा जार्या। जसा गेंद खेलबा भी जावे जे लार नी जावे। जावे भी है तो खेले नी। असा करे तो फेर कई कंगा खराब दोस्त हैं यो।